اول شيء اندمج مع الناس البس لباسهم و أعيش الجو اروح اتعرف على الحياة حياة زمان ازور الاماكن التاريخية وهي في اعزها واتفرج على كيف كانت التقنية البسيطة ممكن نتعلم منهم بعض المهارات اللي راحت علينا اليوم وأخذ صور تذكارية نمكن عشان لما أرجع يكون عندي كنز من الذكريات الجميلة عن الزمان القديم.